أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي هو يوم قررت نغير مسار دراستي و أمشي في إتجاه جديد، هذا القرار كان صعيب لكن بعد ما أتخذت القو-الخطوه هاذيا حسيت بإرتياح كبير علمني كيف نواجه التحديات و نكون أكثر عزيمه، أثر فيا خاطر خلتني نكتشف قدراتي الحقيقه الكاملة و نبني مسار حياتي بنفسي أنا.